Yo nafɔxɛsɛ tʋnʋ ɛkʋ bʋakʋ wakʋtʋ dʋ ɛkʋ nayili nimaxa mʋtɛa mʋ naxɛsɛ tʋnʋ ɛkʋani ɔlɛ ɛlʋ ɛlʋ <hesitation> ʋtʋ ayawɛ dʋɛfɛ eti ayawɛ dʋɛfɛ rɔba ɔdʋɛfɛ awɛ ɔdʋɛfɛ nʋ <hesitation> rɔba ayi netsea mɔlɛ ɛkʋ ɛkʋa bʋakʋ wafɔnadʋ ɛkʋ nayili kʋyɔ nalɛ kʋ akɔnalɛ ʋnʋ kɛkʋɛdi kpekpe nama kutu wiayili mʋ ivi onyua ayɛtʋa mʋ wakʋtʋ yɔ itsi itsi yadi ivi nali kɔlɛa mɛ afɔnaba ivie akɔnalʋluia kʋ enyua mɛ yanixla amʋ nʋ tokenya ivi nʋ nimaxa mʋ awɛ oya ayi netsea mɛ nayɛ ʋtʋwɛ yayɛ kpidetsi yuosili ɛzʋ bʋa mʋ yanidigbaa mɛ yakʋtʋ yɔ ʋtʋwɛ <hesitation> gbasʋɛ yɔo yeyawɛ yanidigbo alɛ ɛfʋaniɛ yawɛ yanidigbo bʋakʋlɛ mʋ miabʋa mɛ miakʋtʋ yɔ ʋtʋwɛ ɛwlʋ ɛwludiniɛ boyawɛ midzakplo kimayɛ bʋamʋ awɛa efiwɛa afɔna yɔɛta yoya ʋgbakʋtʋ kʋ wafɔ nazɔ nʋ ʋgbata ayʋ ayivi nɛlʋmɔ nʋ kemenyua mɛ ɛtʋ kome see mɛ ɛkʋa wani bʋakʋ ɔdʋ <hesitation> kadʋ adʋ ɔma <hesitation> ɛkʋ wanili lafa lanʋ ʋtʋ wɛni nʋ efiwɛ nʋ rɔba nʋ <hesitation> kpolʋ.